Ya kalau idealnya mah buat kita mah pengennya ya pegawai kantoran ya dibilangnya nggak kepanasan nggak kehujanan ya gitu kan, namanya ada pake ac ya kan kita, ya pada wangi gitu, itulah yang ideal satu juga gajinya juga buset deh kan gede itu mah kalau dikantor mah kita, namanya kerja dikantor juga kan kita satu juga aturan banyak peraturan banyak apa kita jadi tertib gitu, ya itulah yang kita sukain dalam kantor ya ane tu sukanya perkantoran aja gitu didalem kantor gitu kan, semuanya juga kejamin gitu namanya buat biaya biaya apa semua itu, itu udah pasti itu anak kita juga sampe sekolah ampe ujung langit juga pasti ditanggung kalau ama dari kantor mah iya, ketimbang kita jadi kuli kuli apa jadi sopir angkot apa jadi apa, iya itu paling enaklah menurut kita mah ya kerja perkantoran itu, udah ga ada yang lain lagi iya temen temen kita juga semua pada kerja dikantor itu dilihatnya enak banget itu pokoknya masa depannya juga dah dilihatnya cerah pisan dah pokoknya semua anak juga semua pada ditanggung dah gitu, sampai s1 s2 <hesitation> s3 dah itu.